واریاہ طریقہٕ چھِ یِمَو سۭتۍ جاناوار اکھ أکِس سۭتۍ کتھ باتھ چھِ کران۔ تِم چھِ یا تہِ گٮ۪وان، کتھ کران، نژان، کڈل کران یا اکھ أکِس سۭتۍ لڑان۔